So ngoonga kaa, so wanaa dabbunde mi yiɗaa ndiyan ngulɗan. Ɓuuɓɗan min kaa lootaade ɗun ɓuranikan. Kaa jooni non, so tirsii dagoto. A woowtirii ɓuuɓɗan du, ngulɗan welataama. Sabi so mi lootike hannde ɓuuɓɗan, janngo ngulɗan, terɗe an ceekoto.